أنا من النوع اللي احب اجلس على شوي على الأريكة او على الأنتريه او الكنب مثل ما يقولون تمام أو على الأرض ما احب جلسة الكراسي كثير الصراحة. <hesitation> بتكون متعبة اكثر ما يمديك ترتاح فيها اكثر. فأحب سواء جلوس علي الأرض او علي الكنب ذات نفسه او علي الأريكه مثل ما يقولون في بعض المناطق.